utanríkisráðherra segir norsk stjórnmálaöfl hafa haft óeðlileg afskipti af umræðu á Íslandi um þriðja orkupakkann hagsmunir Íslands séu þar ekki í forgrunni öllu flugi til og frá alþjóðaflugvellinum í Hong Kong var aflýst í dag þegar þúsundir mótmæltu á flugvellinum stjórnvöld í Kína segja þetta jaðra við hryðjuverk iðnaðarráðherra segir rafvæðingu hafna

fyrir skemmtiferðaskip ekki gerast á næstunni bæjarstjórinn á Akureyri vill skoða að takmarka komur skemmtiferðaskipa ver um áttatíu milljónum í rannsókn á laxastofninum á Norðausturlandi rannsóknin tekur um þrjú ár og er gerð í samvinnu við Hafrannsóknastofnun tuttugu og eins árs gamall Norðmaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til

manndráps og hryðjuverka í al moskunni á laugardag hann fór fram á að vera látinn laus úr haldi en var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald

gott kvöld utanríkisráðherra segir fullkomlega óeðlilegt að norsk hagsmunaöfl hafi afskipti af umræðu um þriðja orkupakkann á Íslandi Íslendingar eigi sjálfir að sjá um sín mál samþykkt þriðja orkupakka Evrópusambandsins er ekki einungis umdeild á Íslandi norsku samtökin

til e u eða nei við e s b hafa barist gegn innleiðingu orkupakkans þar í landi en samtökin hafa líka fylgst með umræðunni á Íslandi fulltrúi samtakanna kom til Íslands og hélt fyrirlestur um Björn Bjarnason fyrrverandi ráðherra sem nú er formaður starfshóps utanríkisráðherra um aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu hefur sakað samtökin um að mata tengiliði sína á Íslandi á röngum upplýsingum um afleiðingar samþykktar orkupakkans hér utanríkisráðherra sakar samtökin

og norska Miðflokkinn um að hafa haft óeðlileg afskipti af umræðunni á Íslandi allir vita sem vilja vita um afskipti þeirra og þau eru að mínu áliti fullkomlega óeðlileg að erlend stjórnmálaöfl sem eru örugglega ekki að hugsa um íslenska hagsmuni eru að beita sér með þessum hætti við vitum hvert þeirra markmið er það er að koma e e s samningnum fyrir kattarnef því að ef

ganga út úr e e s þá mun það þýða hæpið að halda áfram samningnum eins og hann er núna hvers vegna telur þú þessi afskipti

við Íslendingar eigum að sjá um okkar mál og við eigum að nálgast það út frá okkar eigin hagsmunum og hér er hreint og klárt um það að ræða að þessir norsku aðilar eru að reyna að koma þessu máli í skrúfuna til þess að það komi aftur heim til Noregs öllu flugi til og frá Hong Kong var aflýst í dag þegar þúsundir mótmæltu í komusal flugvallarins yfir hundrað og sextíu flugferðir voru á áætlun þegar flugi var aflýst alþjóðaflugvöllurinn í Hong Kong er einn sá fjölfarnasti í heimi að sögn lögreglu voru um fimm þúsund mótmælendur á flugvellinum í dag þar vilja þeir

vekja athygli ferðalanga á stöðu mála í Hong Kong skipulögð mótmæli hafa staðið yfir í tíu vikur og mótmælendur segja lögreglu beita ofbeldi í aðgerðum sínum í dag bauð lögreglan þingmönnum og fjölmiðlum að fylgjast með þegar hún æfði sig í því að beita

leiðtogi heimastjórnarinnar í Hong Kong hefur sagt að frumvarpið sé dautt og það verði ekki

reynt að blása í það lífi að sett verði á fót nefnd sem rannsaki framferði lögreglu

og enn er krafist afsagnar nái saman

þvert á móti tónninn harðari við skulum heyra hvað talsmaður stjórnvalda í Kína sagði í dag hefur í raun ekki verið mikið fjallað um mótmælin í Hong Kong hefur í raun ekki verið mikið fjallað um mótmælin í Hong Kong Kong sagði við breska blaðið Guardian í gær að margir óttist að þessi aukna harka í orðræðu kínverskra stjórnvalda í Kína gæti bent til þess að stjórnvöld séu

kínverski listamaðurinn sem er félag eldri borgara í Reykjavík og nágrenni ætlar að bjóða kaupendum íbúða við Árskóga að undirrita skilmálabreytingu vegna kaupsamninga félagið hafði krafið kaupendur um hærri greiðslu en samið hafði verið um samkvæmt sáttatillögunni greiðir hver kaupandi þrjátíu og sjö prósent minna en áður hafði verið gerð krafa um byggingarnefnd félagsins hefur óskað eftir því að stíga til

hliðar vegna málsins fjármagnar umfangsmikla rannsókn á íslenska laxastofninum á Norðausturlandi sem

í samvinnu við Hafrannsóknastofnun áætlaður kostnaður við rannsóknina sem tekur þrjú til fjögur ár er um áttatíu milljónir króna

íslenska laxastofninn markmiðið er að laxveiðar á Íslandi verði þær bestu og sjálfbærustu í heiminum rannsóknin er samvinnuverkefni félags í eigu

tveir doktorsnemar frá hvorum háskóla koma til með að rannsaka núverandi stærð stofna kortleggja gen þeirra

á laxa í ám á Norðausturlandi þá verður gripið til aðgerða til að vernda nærumhverfi ánna og viðkvæmt vistkerfi svæðisins sá kostnaður felst í að ef að ráðist verður í byggingu á laxastigum

stendur straum af öllum kostnaði áætlað er að rannsóknin taki þrjú til fjögur ár félag í eigu Ratcliffes keypti á dögunum tveggja sem liggur að Hafralónsá í Þistilfirði sem er vinsæl laxveiðiá

fjölda jarða á Norðausturlandi meðal annars í Vopnafirði og Þistilfirði ákveðið var í dag að bíða með frekari leit að belgískum ferðamanni sem óttast er að hafi fallið í Þingvallavatn á laugardag lögreglan á Suðurlandi ætlar að meta stöðuna í fyrramálið til skoðunar er að kafarar frá sérsveit ríkislögreglustjóra kafi niður að inntaki við Steingrímsstöð siglt hefur verið um allt vatnið og gengið um fjörur meðfram því án árangurs leit

hófst á laugardag þegar mannlaus kajak og bakpoki fundust á floti á sunnanverðu vatninu ekki er vitað hvaðan maðurinn fór út á vatnið bæjarstjórinn á Akureyri telur eðlilegt að Íslendingar horfi til nágrannaríkja þar sem umferð skemmtiferðaskipa hefur verið takmörkuð til að draga úr mengun hún telur koma til greina að efla mengunarmælingar í Akureyrarhöfn eins og fram kom í fréttum RÚV í gær mældi danski

umhverfisverkfræðingurinn Kåre press Kristensen þúsund sinnum meiri mengun við skipshlið tveggja skemmtiferðaskipa í Sundahöfn í Reykjavík en annars staðar í borginni nákvæmar mælingar eins og þessar hafa ekki verið gerðar hér á hafnarbakkanum á Akureyri hafnaryfirvöld hér

við mæli Umhverfisstofnunar sem er í nokkur hundruð metra fjarlægð hér uppi í miðbæ nei það er ekki við skipshlið en en ekki langt frá höfninni hingað til höfum við talið það vera nægjanlegt mælingar á á mengun í bænum stendur eitthvað til að breyta því ja það þarf auðvitað að skoða það hvort hvort við breytum því og aukum við mælingar víða um heim er farið að takmarka komur skemmtiferðaskipa og stýra henni

í þá átt að draga úr mengun Ásthildur telur það koma til greina hér mér finnst eðlilegt að horfa til nágrannaríkjanna þar sem þetta hefur verið gert og við höfum leitað í þeirra smiðju með mjög margt þannig að þetta er eitthvað sem verður að skoða bæjaryfirvöld á Akureyri

skoða nú möguleikann á að rafvæða skip í höfninni en Ásthildur telur að skoða beri fleiri kosti um leið og eldsneyti skipanna breytist og gas vetni og fleiri orkugjafar koma til þannig að ég held kannski að rafvæðing sé ekki

eina sem við ættum að einblína á það þarf að skoða mjög margt annað rafvæðing hafna er liður í aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum þar segir að fyrst verði lögð áhersla á svokallaða

sem flest fiskiskip og önnur smærri skip geti nýtt sér síðar verði skoðaður möguleiki á uppsetningu háspennuvirkja í

höfnum fyrir skemmtiferðaskip við erum með okkar markmið um að orkuskipti í haftengdri starfsemi nái tíu prósentum árið tvö þúsund og þrjátíu áhersla okkar núna mat manna að það sé mestan árangur þar að ná að fikra okkur í rétta átt en eins og staðan er núna er áherslan á samgöngur á landi það hefur þá áhrif á ákvarðanir hvað varðar fjármögnun til dæmis í þessa

starfsemi skýrsla um orkuskipti í íslenskum höfnum var kynnt í byrjun árs þar segir að staða til minni skipa sé nokkuð góð en háspennutengingar vanti fyrir stærri skip Þórdís segir ekki ljóst hvenær hægt verði að tengja skemmtiferðaskip við rafmagn fé verður sett í orkuskipti í haftengdri starfsemi á næstu árum og greiningarvinna er hafin

orkuskipti þegar kemur að samgöngum á landi okkar flutningskerfi

þolir það þessi risastóru skip sem þurfa

mikið afl á skömmum tíma það eru önnur lögmál sem sem þar gilda

ekki þannig að við getum gleypt fílinn í einu lagi við erum að taka þetta í skrefum eins og ég segi það eru ekki tæknilegar hindranir fyrir þessari uppbyggingu heldur fjárhagslegar auðvitað

margt gerast áður en risastór skemmtiferðaskip geti stungið sér í samband þegar þau koma hér höfn það er alveg augljóst og hér tuttugu og eins árs Norðmaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps og hryðjuverka við Al bærum í nágrenni Óslóar hann var í dag úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald var leiddur fyrir dómara í dag þinghald fór fram fyrir luktum dyrum að ósk lögreglu til að gæta rannsóknarhagsmuna árásarmaðurinn fór fram á að vera látinn laus úr haldi en dómurinn féllst á kröfu lögreglu um gæsluvarðhald í úrskurðinum segir að af honum stafi hætta og miklar líkur

séu á að hann brjóti af sér aftur hann braut sér leið inn í Al Noor moskuna vopnaður fjölda skotvopna og tókst að særa einn áður en tveir eldri menn yfirbuguðu hann að sögn lögreglu hefur hann öfgakenndar skoðanir á móti innflytjendum og er sagður hafa fagnað fjöldamorðum á múslimum í Christchurch á Nýja Sjálandi fyrr á þessu ári norska öryggislögreglan fékk ábendingu um hann í fyrra

ábendingu um hann í fyrra árásarmaðurinn er einnig grunaður um að hafa myrt sautján ára gamla stjúpsystur sína á heimili þeirra skömmu áður en hann réðst inn í moskuna fullorðnir skulu borða mest eina máltíð af kjöti og á mánuði samkvæmt færeyskum ráðleggingum segir Matvælastofnun fjölmargar fyrirspurnir hafa borist MAST vegna

síðustu vikna um hvort nýta megi afurðir til manneldis þegar ekki tekst að bjarga þeim að sögn frændfólks okkar í Færeyjum ættu stúlkur og konur sem hafa hug á að eignast börn í framtíðinni ekki að borða hinsegin fólk verður fyrir fordómum á vinnustöðum að sögn sérfræðings hjá Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar í nýrri könnun segjast fimmtán prósent hinsegin fólks hafa færri tækifæri á vinnumarkaði en aðrir samkvæmt könnuninni segjast um fjörutíu prósent hafa heyrt

óviðeigandi sögur eða yfirlýsingar sem lýsi fordómum í garð hinsegin fólks þrjátíu prósent hafa fengið óþægilegar spurningar frá samstarfsfólki tengdar kynlífi eða hjúskap sama hlutfall

hikað við að koma út úr skápnum á nýjum vinnustað

færri tækifæri á

vinnumarkaði en aðrir hvernig geta fyrirtækin brugðist við þessari niðurstöðu

fordómar eitthvað slíkt þá þurfa að vera aðgerðir til að bregðast við Svandís Anna segir að skoða þurfi beina og óbeina fordóma í vinnumenningu á Íslandi þá skipti fræðsla máli og

hvernig við getum æft okkur í því að vera aðeins opnari spyrja áttu maka ertu í sambandi í staðinn fyrir áttu konu eða karl eða eitthvað slíkt æfa okkur í að nota fornafnið hán við getum gert betur þannig að það eru fordómar gagnvart hinsegin fólki á íslenskum vinnumarkaði já

erlendar rannsóknir sýna er að þetta orð fordómar er flókið

og pota aðeins í hana og sýna

óviðeigandi og hvernig við getum bætt hana þannig að fordómar já en í hvaða mynd þeir eru er

flóknara að benda á talsverð úrkoma var á Norðurlandi í dag og hefur þurft að dæla upp úr kjöllurum nokkurra íbúðarhúsa á Siglufirði þar mældist úrkoma í dag tæplega áttatíu og sex millimetrar þá hefur þurft að dæla upp úr holræsakerfi

Ólafsfjarðar tvær aurskriður féllu í vestanverðum Eyjafirði við bæina

og kjarna ekki er útilokað að kindur hafi lent í skriðunum ekki er vitað um eignatjón minni aurskriður hafa einnig fallið í Vatnsdal í Austur Húnavatnssýslu víða er mikið vatn í lækjum og skurðum Veðurstofan spáir áframhaldandi rigningu á Norðurlandi

þetta er svona einstakur atburður verður áfram norðlæg átt

hvarf frá heimili sínu á Akureyri á dögunum eigandinn lýsti eftir honum á samfélagsmiðlum og kisi fannst rúmum tveimur vikum síðar á Siglufirði þetta er kötturinn Kanilsykur hann er ættaður frá Noregi en er nýlega fluttur til Akureyrar kanilsykur hafði ekki verið búsettur í bænum nema í nokkra daga þegar hann lagði upp í sannkallaða

og sást svo ekki meir eftir

að upp komst um strokið upphófst viðamikil leit sem skilaði loks árangri átján dögum síðar kanilsykur hafði þá gert sig heimakominn í garði á Siglufirði tæpa áttatíu kílómetra frá heimahögum ástandið á kanilsykri var ótrúlega gott þegar hann fannst og ekki að sjá að hann hefði verið á vergangi í allan þennan tíma við vorum búin að auglýsa á Facebook og í alls konar grúppum týnd dýr á Akureyri

og alls konar þannig þannig að hann fannst í gegnum samfélagsmiðla linda hefur uppi ýmsar kenningar um ferðalagið sannleikurinn verður hins vegar að öllum líkindum geymdur hjá kanilsykri

annaðhvort hefur hann húkkað sér far með einhverjum bíl farið upp í pallbíl eða þá að einhver hefur bara hreinlega tekið hann maður veit það ekki það veit það enginn nema hann væntanlega

landslið Íslands í frjálsum íþróttum sigraði í þriðju deild Evrópukeppninnar í gær og tryggði sér sæti í annarri deild að ári liðið fékk góðar mótttökur við komuna heim í dag

sigurvegari úrslitakeppninnar fær tæpa tvo milljarða að launum f h skaust upp í þriðja sæti úrvalsdeildar karla í fótbolta í gærkvöldi eftir sigur á Val í sveiflukenndum leik að Hlíðarenda

utanríkisráðherra segir norsk stjórnmálaöfl hafa haft óeðlileg afskipti af umræðu á Íslandi um þriðja orkupakkann hagsmunir Íslands séu þar ekki í forgrunni öllu flugi til og frá alþjóðaflugvellinum í Hong Kong var aflýst í dag þegar þúsundir mótmæltu á flugvellinum stjórnvöld í Kína segja þetta jaðra við hryðjuverk

nágrenni ætlar að bjóða kaupendum íbúða við

að greiða yfir þriðjungi minna en áður hafði verið gerð krafa um byggingarnefnd félagsins ætlar að stíga til hliðar iðnaðarráðherra segir rafvæðingu hafna fyrir skemmtiferðaskip ekki gerast á næstunni áherslan sé á orkuskipti í landsamgöngum bæjarstjórinn á Akureyri vill skoða að takmarka komur skemmtiferðaskipa tuttugu og eins árs

Norðmaður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps og hryðjuverka í al

á laugardag hann fór fram á að vera látinn laus úr haldi en var úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald við verðum hér aftur á ferðinni klukkan tíu og Birta Björnsdóttir segir útvarpsfréttir á sama tíma ætíð má sjá nýjustu fréttir okkar á ruv punktur is vefnum sem aldrei sefur sæl að sinni